Ny fomba ifandraisan'ny samy bibikely dia <hesitation> misy ny mandefa <hesitation> tsiranoka misy fofony, dia misy ny <hesitation> mifandray amin'ny alàlan'ny fampikasokasohana ny tandrony